Saarə bəye, a tiyatə. k bətɨ kwa mətə, kipeeyə bətə mwakɨnə bətə, fwaɗə bətə, tɨpe bətə, tukoltaka lɨ bətə. k bətt tukolukpetə, bətt-kalagbətə. Likɨtɨ-hiɗə, likɨtɨ-kpe, liktɨɨɨ-tukoltaka, likɨtɨ-tukolukpe, likɨtɨ-fwafwat, likɨtɨ-dombiɗə, likɨtɨ-bəw, likɨtɨ-bəw a mbiɗi hiɗə, likɨtɨ-bəw a mbiɗi kpe. Saarə bətə, a saarə bətə tiyatɨ bətə də nagi ndoma adɨ tiya, mya di tiya bəl tiyati bətɨ gə haa iyentə, nagi ndo ji iyenti ad mudə hee-lyentɨ darə, mye dɨ iyenə pukə həmnə njinja adɨ muɗə hee-iyentə, ji ɗyegəshe mgban a muɗə hee-dyeganshe darə, i ji nggalati ye a vor-vɨrakpantə ta dɨ muɗə hee-nggalatədarə, zargihee-nggalatɨdarən som-son, a kpeeya bətə adɨ mɨn magba ji dyentə a mɨna mɨn magba zətə zə kwamɨ iyentə, ji-dyegəshe a muɗə hee-ɗyengəshe mwakɨnə bətə də mya dɨ zə kwashafe, gə mya kɨl, mya kɨl ləme, leme da həmɨ həmɨmiye. Də zə zərgi <hesitation> kənə kwa-shafe nə som-som, haa hada imi myadɨ zə mya kɨ lamatə dɨ haka majine. Haa hada imi mgban mya dɨ zə mya alaləməgye a vor-malɨmtɨ ɗəmɗəmtə. fwaɗə-bətə a dɨ gə bətɨ zɨm-lumotɨ, lumə, nagi ndo vɨrati ka zərgi ndo virati ka fərə zplusm, lumosə. Tɨkə <hesitation> tɨfə bətə, bətɨ zɨm lɨmoti, ite mye dɨ zɨm lɨmo zərgi vɨre som-som. <hesitation> Batɨ mbale yo mgbalang, ngurore ka mbiɗisərər. <hesitation> Tɨfə tɨfə-bətə mya dɨ mɨna zə kwa-shafe, mye tə jikotti ta dɨ mɨnə kwa-shafe gə ta mɨ na kala gbətə, də mya dɨ bəl, mya dɨ alaləməgye a vor-malɨmɨt ɗəmɗəmtə, mya pɨrə kuɓuk ɓuk gələ mya lee naarə i ləməgyi 'ye mya lee naarərə. Tukolukpe tuko tuko tuko tuko. Tukoltakatt- bətə kwotə bətt piyatə mya dɨ piyagə iyentə. Tukolukpeti-bətə bətt-kalagbəti, mya dɨ kalat hamɨnputa gbətə. Haa likɨti hidə, likɨti ite mya dɨ, likɨti a ver-gbange kɨr-kɨr ɓɨrɨt fəre kɨr-kɨr fare kɨr kɨr zərgi ji hautə som-som. Bəgən, nzaa ɓəgəntɨnə hau-tɨ-gbange nə də, də nagi ndoma adɨ wa ɓərə gə nda mudə, nda mudə gaashe dan, a kwami-iyentɨ dan. Lɨkɨlɨ kpe likɨti ite mya dɨ tiya bol sɨlangsətɨ njirya ɓwaara də, də mya dɨ ɗa sipls-langsətɨ kwete a njiya, a vɨrate mya ti wa balama. <hesitation> Mwakɨnə bətə, mwakɨnə likɨtə gbangə kat də mgban kpeeyo likɨtə zərgi i vɨre kur-kuyi mba le yo dyamsa, dong, hawaru, shafərə, koɗəmti, bələn adɨ wa ɗa st-langsati kwala-mya wa kwalə-fise. A likɨti mwakin myadɨ ɗa zərgi sɨ-langsətɨ sɨ-langsətɨ va- vayaye, vire kurkurye mbale yo kikon ka mbibpisərə a likɨtɨ fwat. Mya di da vaya imburu a likɨlɨ tuf, də mya dɨ ɗa sɨ kwale kpanə njiya ɓwaara, mya dɨ ɗa gə nggɨr gaashe, fiya hausin hautə sɨ-kwalə vɨnən, sankwa'a mya dɨ ɗa gə nggɨr gaashe, tiya haasɨ hantə a wantə. Likita tukoltaka mee pɨrə ver-ɓole nag nde nzə hauti ɓə nggur ngyeɗe muɗə gaashe. Likɨti tukolukpe tə ɗɨm agə likɨtɨ hauti ka fyanəng domin də ji haute nggɨr hantə tan adɨ tiya ngguwə nggura sɨ hautɨ darə ɓati yo daawa, ka mbiɗis ərə. təna dɨ naa-a kə ɗawtti mya ɗawrə də mya dɨ tiya zɨm fwat fwat daawa ɓak-naake likɨti fwafwat də mya dɨ likɨti ite mya dɨ tiya mya de tiya ɗim zərgyi mbətɨ-kaade 'ye a njiya ɓwaara mya dɨ hautirə, likɨtɨ-dombiɗə likɨti the mya dɨ pwaarggə shi bautə gə kaake. Mbale yo daawa ton ɓə naa mya dɨ mɨna karə ha hwodye. Likɨtɨ bəw də mya dɨ mbale yo yo maletə ka mbidisərə mya dɨ muɗa karə ha hwodye. Li kɨtɨ bəw a mbiɗi hiɗə. likɨtɨ ɗaw zɨmwo də mya dɨ daw zɨmwe a likɨtɨ bəwtə bəwtə hiɗə a mbiɗi kpe, ya ɗɨ da sɨ- langsətɨ mwasa yesu a haka mye gə ji-kotti hye lu nzəmbəha nda gə sɨnə həmɨmiye daratunn ka nzəmbə sərə, tadi ɗa sɨ-langsətɨ mya ɗya nga bətɨ mwasa yesu ndɨ nzə mbə vɨrə a tɨratə. A likɨtɨ bəw də mya dɨ ɗa, də m ya dɨ ɗa fəre da jehaa hee dyegəshi kurkurye nagi ndəma njiya adɨ dyanga ka bətingɨn kote bətɨ fəre da je. Likɨtɨ bəw a mbiɗi kpe, likɨti ite mya dɨ kpaw kiwatə də, də kiwatə adɨ mbə.